<noise> or lëꞌma xlan gitsge tibu nak <hesitation> dzeꞌ tsuma igaꞌdma nal stibu giama nis nc̲h̲oꞌb nis, stibu nak giama nis dzëꞌ o si no nak tibu <hesitation> giama pastiy guꞌn xneꞌdz be lë minn kë dziꞌn klinika. <noise>